To e ɗum waɗa haala lesdi Malesia kan, hunde arande ko warani tan kañum woni concept ɗum mo hibba, to concept ɗo kan eɓe ɗon giɗindiri, eɓe giɗindiri, eɓe mballindira. Tu ɗum wi Saylan kam, ko waɗanta ɓerde nder finetawaji maɓɓe kañnju woni daranaki ngesa, yiggo ngesa, remugo maaroori e ko lutti.